يعني اذا في شخص لسا بنعرفه ونتعرف عليه جديد. فبنحب نسأله على الاشيا اللي هو بيحبها فنعملها لانه هيكي هو بيتطمن اكتر وتوا بنحب نسأل على الاشيا اللي هو ما يحبها او يكرهها فما نعملها فهيكي هو بيضمن ان هو بيشوف الاشياء اللي هو بيحبها وبنتجنب الاشيا اللي هو بيكرهها فالعلاقة تاخد طابع ايجابي جيد.